א דזשי פי עס העלפט מענטשן וואס פארן מיט די קאר, אדער אפאר מאל ווען מ'וואקט סתם אזוי אויף די גאס אנקומען זיי- צו זייער ציל. ס'ווייזט די וועגן און פונקטליך אלעס. ס'ארבעט דורך דעם וואס אויבן און די, איז דא סעטילייטס וואס די ווייסט זעהט די וועלט אין גרויס און ווייסט פונקטליך ווי און וואס אלע, די וועגן זענען.